Voro kamin ɗore kalau min dable male, ɓeyo mintimin ne tumi minne tumi minne min ɓwala min bene min ga ga ga ga nen ga mi ɗore kalau, mi min yi min ɗo kalua ɗanghad in vili ɗanghadyo, ɓeyo min uri min ne timu min ne min ga minshi daba male da shimi, ne min bene mi ɗor kalua monne ɗanghad yoe mi yi ka gami ɗa min umele shimi min ume shimi ume ume ume min gale min nanghe yadaka da yam shimi kaka ulli, ɓa yaddaka min nangle shimi, sho ka min ɗo kalauwi danghad voro vii nung laui ne min vii min gereng nunglau ko ka te nungmi yo kwen, kwen nungka inne ɗor kalau ɗanghad yo, mi ɗor kalau ɗangahd yoe shoti kami nanghe voro kamin ɗore kalau ɗanghaɗi ne nuŋ laui timin yama daa veere nunglau ka pilim ɗangahdn yo, ɓeyo mi ɗor kalau ti veere yo ka telem <hesitation> voro shub ko shub ti ti <hesitation> ti ti ti <hesitation> rebi ɓan ɗo kalau, to ɓeyo mi ɗor kalau shub voro shubɗi rab, kakwe min vii mi daba male min vii min daba male, mi uri kalau kina min uri min urin kalau mi uri karfe nashin ɓa min uri nashin ɓan ɓo lub ɓwale, ɓon lub ɓwale ɓaɓo ɗi teen ka gale tite ka teka daba ɗor ka daɓa tumi ko, vor kakwe nuu da yamshimi <hesitation> lo daba teen male nun ere nu ume shimi nu ɓwalle kalen shimi ɗina nu da nunglau kan nee kwee mi sake vii nunglau koyo mi ɗormi teen nwa tumimi kwen nungka ɓon daɓale male nee tumi she yaddaka voroka min ɗore kalau kwen nungka min neen veere <noise> da veere kamin nee. <noise>